افضل انو اكون فنان مشهور لأن اني من النوع الي كلش قريبة للرسم كلش احب التفاصيل الي توجهني لمعرفة كل الخطوات للرسم، فاني احب فلمن اني اكون فنان عالمي مشهور هذا الشي كلش راح ينطيني القوة و كلش راح ينطيني الحافز انو اني اكمل الشي الي اني بديت بيه كوني اني مهندسة، فهذا الشي كلش راح يجذبني.